to mi annda mi rufi coffee ha ɓanndu goɗɗo, 'ko kuma' mi rufini goɗɗo tea ha ɓanndu maako mi annda, aran ni mi biyan mo waɗu muyal, bo mi yahan mi tefa butol mi wara mi wogga, say mi hokka mo muyal soosay say to o muyi.